Tiyä mespatä ja'ku't ntze'u äjtyän ntätz, ee ntze'patät äjtyät ntätz, äj une', äj yomo', äj todo jenäs ijtupä'istä puro cepillutät mespa ja'ku ntze'u äjtyä ntätz, por que hay vece ka'ntatä ntze'pa putzpä'pa äjtyä ntätz, kekpä'pä y je jajtzya jejtzyeti'ntäá tzä'pya jana tätz, nta'ntä muspa ku'tä kä ntityä nkä nkä'sytyo'pa, nta'ntä muspa wasä, yajpä'pä äjtyä ntätz, jiko'ntäjtzye usatzäkpa je cepillo dental.